تبدأ بفتح الحذاء، ثم تقوم بربط الحبلين على شكل تقاطع فوق الحذاء، ثم تلف الحبلين على بعضهم البعض وتدخل كل حبل من فتحة الحذاء المقابلة، ثم تربط العقدة في النهاية.